الخدمه إللي راني نخدم فيها <hesitation> في الوقت هذا: راني نخدم مديرة عروضه ونشد دلالي ونعلمهم ونربيهم ؛وعندي هكا خدامات معايا يخدموا معايا ونعلمهم جاع أنواع المناهج تعليميه مثل مثلاً مونتوسوري وذوك صوالح معناها.